أعتقد أصدقائي هيوصفوني كشخص مرح دايمًا عندي كلمة طيبة أو فكرة جديدة وأحب أساعدهم وقت ما يحتاجوا يمكن كمان يشوفوني شخص صريح وصادق، ولو عندي رأي أو ملاحظة أقولها بصدق بس من غير ما أجرح يفضلو الجلسات معايا لإنني أقدر أكون مستمع جيدًا وأحب نقضي الوقت مع بعض في المغامرات أو حتى الجلسات الهادئة.